हाँ मेरा हिसाब से दोस्तों योक विविद समूह वॉन्ड भोत ज़रूरी ची येसे हमते क्या मदद मिलदी अलग-अलग दोस्त बॉन्ड से अलग-अलग अनुभव अर संस्कृतयु पता चल्दु अर हमते अलग-अलग बोली भाषा अर रहनसहन ये सब चीज़ो भी पता लगदु।